Nëse do të isha kthyer në një qen nga një magjistar i lig, do të përpiqesha me tërheqë vëmendjen e njerëzve duke përdorë sjellje, si me lehë në mënyrë këmbëngulëse ose me tërhequr objekte që kujtojnë atë që ka ndodhur. Do të përpiqesha gjithashtu me shkrujtë me putrat në tokë ose në rërë.